Ман қаҳрамони сиррии шаҳр, бо қудрати телекинез. ашёҳоро бе даст ҳаракат диҳам мебардорам, муҳофизат мекунам, ва хатарро дур месозам. Вақте ки як бино оташ гирифт, ман бо зӯрии зеҳн дарҳоро кушодам, одамонро баровардем ва ашёҳои вазнинро дур андохтам. Ман ба онҳо умед мебахшам ва қудратамро танҳо барои некӣ истифода мебарам.